اني بنحب نرجع بالزمن لورا. ما بنحب نروح للمستقبل. لانه الناس كان كانوا ابسط كانت حياتهم اسهل كان في ما بينهم خير هكي وحب كان ما في تلفون يضيع الوجت بالساعات كانوا الناس يتبادلون الحديث كل يوم يعرفون عن بعضهم كانت الحياة الاجتماعية أجمل والطف كانوا الناس هيكي مبسوطين وفرحانين.